Agnatin'ny herinandro raiky zaho oh, mahazo mail <hesitation> efatra karaha an'igny, de araiky zô ôh mahakasika asa, de araika ndraikagny <hesitation> resaka am-piangognana, de le fahatelonjareo resaka association de, <hesitation> raiky faha efatra zany personnel.